أكتر شي يعجبني بالناس هو الصدق و المحبة و طيبة القلب ، أنا بعتقد لما تكون أنت انسان صادق و انسان عندك طيبه بيكون التعامل معك وايد سهل التعامل وايد مريح ، الناس بتحب تتكلم و تتحدث و تسولف معاك لأن أنت انسان الجوهر تبعك وايد جميل و يخلي اي حد يتكلم معك.